Yavai yaikua kua mimbaretano opa oyoavi ptbulreta jokuaretako ikira, chihuahuako misi, dobermanko puku, tuisa, iyau puku, pastor aleman jae jokua <hesitation> yaimbambueyevavi, loboreta jaeramiñovi ñanoi jokope rog beiler jaema jokuaretako ñanemoacompaña ñanerëtärupi vaeno.